Ia, karazan̈a vinegira ndraiky. Misy viegira misy vinegira desidira edy e. Misy vinegira tsotra araiky vinegira mena ndraiky malandy àby àby io misy alikoly àby io zen̈y rô roe ny azoko onon̈o rô zen̈y samby afaka ampiasain̈y. Fa araiky vinegira desidira zen̈y ny tain̈a mahasalama fan̈anovana amin’ny antsiary, aviô samy mety an̈anovan̈a antsiary ndraiky rô roe.